أكثر شي طريف شفته كان بعيد ميلادي <hesitation> كان في كيكة جايبينه، بس شفت واحد من الرفاج جاعد يوزع شمعات كأنهن مصابيح مو جادر يطفيهن، فجأة الشمعات الكيك إنفجرت وصار الكيك يتناثر في كل مكان كلنا ضحكنا عالوضع بعدين الكل كان يساعد في تنظيف المكان.